د عره یعني وچکالي فکر ما ته د نشتوالي، صبر، او اړتیا احساس راولي، هغه وختونه چې طبیعت خاموش وي، ژوند سوکاله نه وي، او انسان د امید، دعا او انتظار پر ځواک تکیه کوي. دا هم د زغم، باور، او د باران د رحمت د تمې نښه ده.